Më yë dun i'ixatë dun na'a nyanëbë amaxa'an aceite jue nä i'ixä me'ets tëkëkyë cap myayë nebya dun amaxa'an nyaj madiaktëkëy ejt's yë patrona, uno dos tes, mëdë yë purela mëdyëbë jatyë du ja'a i'ixë, jadun nak yë tyok ji'im më yë negocio du myëdë tienda jadun nebya amaxa'an dun pën dun topënak je'e nak dun ji'im mëdë, jadun ech dun i'ixä.